Ingokoo uranga uvihaa mazi numaiga kayaa alafuu gahuiya ulasinza ingohoo yoyo uremmnzi yago ndiono umanyure muraya garule mugosi ivave kabisa ukare maanda uuminye ingonzoo yenego usambe masuu gaveza garigarimu matimati yaga garulenu yasi awavare ingohoo yoyo iyi ndina uvulize mu ruchafu rwa zindaa malaa zimondo uvulizemu uulakaganya ingonoo yeneyo uzii mripanderipande uree yahoo uvukule shifuria shosho shilavu uree mmaiga uvugule ingohoo ii uremu irange iyirire mmuliro yogo ndiono unaraginyiremu vitunguru uhuraginyiremu zinyanga iyii iyii vulai kabisa yakahauha mu vulai uremu madura uusire ingonoo yego galaagalaa iyii vujai nabisa niva urenyaz a inyumu ivula mazi. Unyala kuchiteka ndiono na zinyanyezo ujisire isireke vulai yume vulai inh nunyanya kavee kanyama kangu kalai na nivaa ulenyaamu isubu unyali kuvugulaku mai shikombe shilala uuke mu ukunike, ingoho iyirire muyoko iyii na ujie muliro mulei sio munyishi tawe, uigie muliro kugulii gwa ikulu tawe iyirire mumuliroyogoo ingokho yoyo imaive indai na inuru kabisa.